Allora, alcuni posti visti, visitati di recente. <hesitation> Non ne ho visitati assaj, diciamo ho girato molto <hesitation> intorno alla mia città, nel senso io abito a Sorrento. <hesitation> Un mesetto e mezzo fa sono andato a Milano, Pavia, bei posti. Perchè ci sta una mia amica che si è laureata a Pavia e quindi agg venut là, poj agg venut 'a Milano, pecchè so milanista. Quindi almen 'o San Siro. Non so mai andato a verè nà partita, però almen 'o San Siro 'o vulev verè. <hesitation> E secondo me 'o abbatn pur, quindi primm ch' 'o fann crollà ho detto no l'aggia ji 'a vedè, aggia ji 'o museo rò Milan. Aggia ji 'a verè addo sta 'a maglia 'e Shevchenko. Nun pazziamm proprj. Poj agg jut <hesitation> non so posti comm 'a Saliern, Avellin, non mi so mosso tanto dalla Campania al di fuori di quello pecchè, fino na- a- a tre settimane fa stavo ancora lavorando. E quindi non mi so potuto muovere più di tanto co 'a guagliona mij, hamm volut venì girann 'nu poc 'a Campania, Benevento, so jut 'a verè Benevento, Altavilla Silentina, m'agg jut 'a magnà 'a mozzarell 'e bufala pecchè è 'nu spettacol. Over è 'nu spettacol. Ma posti soprattutto che mi piace andarci con la macchina, pecchè 'a me m' piace guidare, non lo nascondo. E quindi <hesitation> so jut 'a verè questo, poi Ho fatto più che altro tour culinari, pecchè mi so informato molto sui ristoranti cà c' stanno là, i migliori ristoranti a Caserta. Caserta, è jut 'a magnà 'a carn 'a Caserta che p' me è mondiale, 'a carn alla brace ch' fann là. La s' chiamm 'o ristorante ed è veramente buona così. Però il viaggio proprio più profondo ch' aggio fatt negli ultimi due mesi è stato chill Pavia Milano, ho scoperto due realtà, due città molto belle, universitarie, che per me mi ritengo ancora un ragazzo è bello. Cà pò città popolate da ragazzi, puoi fa amicizia co tutti quanti, ti diverti, poi ho trovato pure un fratello a Pavia. <hesitation> Sì p' me questi so gli ultimi viaggi che ho effettuato. Ne vorrei fare altri, non lo nascono v' dic 'a verità, però un viaggio, un bel luogo, m' piacess 'a ji 'a Istanbul. <hesitation> A, mo m' è venuto in mente così perchè capì m' manc e m' piacess ji il mese prossimo. <hesitation> Sì non ho viaggiato tanto, non lo nascondo, nell'ultimo mesetto. M'aggio stat abbastanz 'a cas 'a faticà, però forse tra un mesetto questa domanda la potrei rispondere in modo un pò più, 'nu poc chiù luong, 'nu poc chiù accussì pecchè nun sto sperenn p' viaggia. Però pò ess, cà coccos esce. Pecchè di solito non so io ch' organizzo vi dico 'a verità. E quest' è.